þrír menn hafa verið ákærðir fyrir að framleiða hátt í tíu kíló af amfetamíni í sumarbústað í Borgarfirði tveir þeirra eru með þunga dóma á bakinu fyrir

dæmi eru um að starfsfólk starfsfólk veiðihúsa sé vaktsett í tæpan sólarhring samfleytt Starfsgreinasambandið ætlar að fá Vinnueftirlitið með sér í lið til að grípa í taumana allt bendir til þess að stjórnin í Færeyjum missi meirihluta sinn í þingkosningum þar í landi í

dag kjörstöðum var lokað nú klukkan sjö mikil andstaða er í bæjarstjórn Reykjanesbæjar við kísilverksmiðjur

komist þær í gagnið munu þær að óbreyttu bera ábyrgð á fjórðungi allrar mengunar á Íslandi köngulóarmaðurinn klifraði upp Mosfellingar buðu gestum í túngarðinn og grænmetisbændur fögnuðu uppskeru sumarsins á Flúðum hátíðir eru haldnar víða á Suðurlandi um helgina

gott kvöld

til viðbótar eru þeir einnig ákærðir fyrir stórfellda kannabisrækt á Suðurlandi fyrst var greint frá málinu í fjölmiðlum áttunda júní daginn áður höfðu fjórir verið handteknir að sögn lögreglu grunaðir um framleiðslu fíkniefna og peningaþvætti fréttastofa sagði skömmu síðar frá því að tveir hinna handteknu væru Einar Jökull Einarsson og Alvar Óskarsson sem hlutu fyrir um áratug níu og hálfs og sjö ára fangelsisdóma í svokölluðu

Pólstjörnumáli það snerist um innflutning á tugum kílóa af fíkniefnum til Fáskrúðsfjarðar og var þá stærsta

ákæra í málinu frá í sumar var gefin út í fyrradag hún er í fimm liðum á hendur sex manns í einum þeirra eru Einar og ákærðir ásamt þriðja manni fyrir að hafa staðið saman að framleiðslu á átta og hálfu kílói af amfetamíni í sumarbústað í

Borgarfirði í öðrum ákærulið eru þremenningarnir ákærðir ásamt þremur öðrum tveimur körlum og konu fyrir að rækta yfir tvö hundruð kannabisplöntur í útihúsi við bæ á Suðurlandi hinir þrír ákæruliðirnir varða minniháttar fíkniefna og

gerð er krafa um upptöku á af tækjum og tólum

og mun fleiru þá krefst saksóknari einnig að um tvær milljónir í reiðufé verði gerðar upptækar sem og Toyota

Starfsgreinasambandið ætlar að fá Vinnueftirlitið með sér í lið til að kanna aðbúnað starfsfólks í veiðihúsum dæmi eru um að það sé á allt að tuttugu

klukkustunda vöktum landssamband veiðifélaga telur sig ekki bera ábyrgð á veiðifélögum sem leigi húsin út

eru mikilvægur partur af

hjá mörgum veiðimönnum þar starfar fólk sem er að stórum hluta í aðildarfélögum Starfsgreinasambandsins en þangað hafa borist ábendingar um að brotið sé á fólkinu þetta eru alvarleg dæmi

við erum með dæmi um fólk sem er eru fleiri slík dæmi við myndum væntanlega reyna að fá vinnueftirlit og

með okkur í lið og ganga í þessi mál Starfsgreinasambandið óskaði eftir upplýsingum frá Landssambandi veiðifélaga um kjarasamninga og aðbúnað starfsfólks í veiðihúsum um miðjan ágúst landssambandið segist ekki hafa afskipti

af veiðifélögunum þau starfi sjálfstætt þó að skylduaðild sé að landssambandinu sem annist sameiginleg hagsmunamál langflest veiðifélaganna leigja árnar út til leigutaka sem sjá um sölu og rekstur húsanna á veiðitímabilinu þetta segir Flosi í svari til Landssambandsins að sambandið geti hunsað svo stóran hluta af rekstri veiðifélaga og veiðihúsa þá séu vonbrigði að Landssambandið sýni engan áhuga á

s g s og firri sig allri ábyrgð ég hef miklar efasemdir um í ljósi keðjuábyrgðar og fleiri hluta að þau geti sagt með þeim hætti það kemur okkur ekkert við hvernig kjarasamningar aðbúnaður eða annað er af því við erum búin að leigja þetta frá okkur þeim ber að sjá til þess að þeir leigutakar sem þeir treysta standi við það sem þeim ber að standa við

þessi Landssambandsins standist engan veginn næstu skref segir Flosi vera að hafa samband við veiðihúsin sjálf og inna þau eftir upplýsingum um aðbúnað starfsfólks núna er svona þessu veiðitímabili að ljúka svo kannski verður eitthvað af þessu að bíða vorsins en við erum hvergi nærri hætt lögreglan í Hong Kong beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum á tugþúsundir mótmælenda sem virtu að vettugi bann sem sett hafði verið á mótmæli í dag þá sprautaði lögregla lituðu vatni á mótmælendur til að geta borið kennsl á þá aukin harka hefur færst í mótmælin síðustu vikur í dag kveiktu mótmælendur elda köstuðu að lögreglu og gerðu aðsúg að þinghúsinu síðustu helgi skaut lögreglan viðvörunarskoti og beindi byssum að mótmælendum ekki kom til slíkra aðgerða í dag en minnst sex voru handteknir í dag og í gær þar á meðal Joshua

og Agnes Chow forsprakkar

ungs fólks í borginni allt bendir til þess að stjórnin í Færeyjum missi meirihluta sinn í þingkosningunum þar í landi í dag ný ferðamál og húsnæðismál hafa verið fyrirferðamikil í kosningunum Ingvar Þór Björnsson fréttamaður er staddur á kosningavöku í sendiskrifstofu Færeyja á Íslandi Ingvar eru fyrstu tölur komnar tæplega þrjátíu og átta þúsund manns eru á kjörskrá og níu flokkar eru í framboði en sögulega hafa fjórir flokkar jafnan deilt með sér um níutíu prósentum atkvæða þrjátíu og þrír þingmenn eru á færeyska þinginu en kosið er til fjögurra ára í senn stjórn

og Jafnaðarflokksins sem nýtur stuðnings

og Framsóknar undir forystu Aksels fimm Johannessen hefur nú nauman meirihluta skoðanakannanir benda þó til þess að hún missi meirihluta sinn stærstu stjórnarandstöðuflokkarnir nýju fiskveiðilögin sem samþykkt voru á kjörtímabilinu og snúa að meðferð veiðiheimilda og breytingum á eignarhaldi í fiskvinnslu hafa verið fyrirferðamikil í aðdraganda kosninganna Færeyingar hafa farið þá leið að bjóða upp hluta af veiðiheimildum sem ekki er sátt um þá hafa húsnæðismál verið ofarlega á baugi en vegna þess að efnahagur stendur vel kjósa fleiri ungir Færeyingar að kaupa hús í heimalandinu hefur það leitt til þess að húsnæðisverð hefur hækkað verulega ferðamönnum hefur fjölgað

samhliða og voru ferðamál því áberandi í stefnuskrám flokkanna og meðal annars hefur verið tekist á um gjaldtöku í ferðaþjónustu

þrjátíu og þrír

það er stóra spurningin hyggst enduropna kísilverksmiðju United Silicon í Helguvík þvert á vilja bæjarstjórnar formaður bæjarráðs segir reynslu bæjarbúa af United Silicon hafa verið hræðilega dótturfélag Arion banka og eigandi kísilverksmiðjunnar áformar að koma henni í gang á ný Arion banki tók yfir

verksmiðjuna þegar United Silicon varð gjaldþrota

stöðvaði starfsemina tvö þúsund og sautján eftir að mikil mengun mældist og ýmsu reyndist ábótavant við framleiðsluna samkvæmt svari frá Umhverfisstofnun myndi losun gróðurhúsalofttegunda aukast um tíu prósent á Íslandi ef verksmiðjan færi aftur í gang áætlar nú að reisa um fimmtíu og tveggja metra háan skorstein hérna við verksmiðjuna í Helguvík bygging hans er á meðal þeirra

endurbóta sem hefur verið lofað til að minnka mengun frá verksmiðjunni því til samanburðar er turninn í Kópavogi sjötíu og sjö metrar

Hallgrímskirkja sjötíu og fjögur við fengum kynningu á þessu núna nýverið við erum ekki búin að fá formlegu gögnin til að

kísilverið í gang Friðjón vonast til að hægt verði vísa málinu í íbúakosningu um áramótin staðan er bara þannig að skipulagsmál eru á höndum sveitarfélaga og það er hægt að vísa því í íbúakosningu ef mönnum sýnist svo það þarf auðvitað að fara vel yfir málið og og stíga varlega til jarðar síðasta verksmiðja sem var hérna hjá okkur og fór í gang og leifarnar eru þarna úti í Helguvík var hræðileg fyrir

íbúa fólk veiktist og það er því miður ekki traust hjá fólki hlutafélagið Thorsil áformar einnig að reisa kísilverksmiðju

nú þegar stendur í Helguvík hálfklárað álver Norðuráls en það hefur ekki verið klárað vegna þess að ekki fæst næg raforka í starfsemina ef hafin verður full starfsemi í þessum

þremur verksmiðjum verða þær ábyrgar fyrir þrjátíu og þremur prósentum af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi allar í kílómetra fjarlægð frá byggð og tuttugu og fimm prósent bara frá

með eitthvað í pípunum og bæjarbúar og íbúar þessa lands verða náttúrulega að fá að eiga síðasta orðið við

Arion banka eiganda Stakksberg um hvort það væri ekki kominn tími hætta við þetta allt saman þeir hafa ekki svarað því nei alls ekki tugþúsundir söfnuðust saman víða í Bretlandi í dag til þess að mótmæla ákvörðun Boris Johnson forsætisráðherra um að framlengja þingfrestun fram í miðjan október ákvörðun

Johnson um að slíta þinginu í næstu viku og hefja störf að nýju fjórtánda október þegar einungis eru rúmlega tvær vikur í Brexit hefur verið gagnrýnd harðlega þá hefur rúmlega ein og hálf milljón Breta undirritað bænaskjal gegn ákvörðun forsætisráðherrans

fóru út á götur í borgum

í dag til að mótmæla fyrirhuguðu þingrofi vel kemur til greina að breyta akreinum í forgangsakreinar fyrir strætó á háannatímum að slíkar breytingar gætu orðið strax á næsta ári íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa eflaust flestir tekið eftir miklum á morgnana og síðdegis eftir að sumarfríum lauk og skólarnir byrjuðu á ný fólk er allt að klukkustund að aka leið sem yfir sumartímann tekur aðeins nokkrar mínútur framkvæmdastjóri Strætó vakti athygli á þeim möguleika að skoða það að hleypa strætó á

akreinar á háannatímum formaður skipulags og samgönguráðs segir að mikilvægast sé að breyta ferðavenjum borgarbúa til að leysa umferðarhnútinn þá erum við að skoða borgarlínu þá erum við að skoða hjól þá erum við að skoða allan pakkann

þangað til að borgarlínan kemst í gagnið og á meðan

leiðarkerfi Strætó þá er langskilvirkasta

að breyta akreinum forgangsakreinar fyrir Strætó ef af þessu yrði myndi því aðeins ein akrein vera fyrir einkabíla á

á morgnana á leiðinni úr Mosfellsbæ til Reykjavíkur og ein akrein seinnipartinn úr Reykjavík til Mosfellsbæjar segir það á ábyrgð stjórnvalda að gera fólki kleift að nota almenningssamgöngur sumir upplifa það að það sé ekki raunhæfur valkostur fyrir þá í dag þá þurfum við að bæta okkur og gera betur og það er breytinga að vænta frá Strætó núna í september

varðandi nýtt leiðakerfi sem er mjög spennandi og svo borgarlínan en við þurfum líka að bæta tíðni og þjónustu á annan hátt Sigurborg segir nauðsynlegt að grípa til aðgerða fyrr en seinna ég held að við sem samfélag þurfum að þora að taka þessar ákvarðanir

Rasmussen fyrrverandi forsætisráðherra Danmerkur tilkynnti í morgun að hann hefði að segja af sér sem formaður Venstre Rasmussen var formaður flokksins í tíu ár og forsætisráðherra í sex ár hann lét af völdum eftir

í júní þegar missti meirihluta sinn mikill órói hefur verið innan flokksins frá kosningum deilt hefur verið um stefnur leiðtoga og ýmis ummæli

í kringum kosningarnar Kristian Jensen varaformaður flokksins og fyrrverandi fjármálaráðherra Danmerkur sagði einnig af sér uppskerutími grænmetisbænda stendur nú sem hæst bændur handverksfólk og matvælaframleiðendur í Hrunamannahreppi fögnuðu uppskeru sumarsins í dag matarkistan Hrunamannahreppur er yfirskrift í félagsheimilinu á Flúðum bændur eru ánægðir með uppskeru sumarsins hún er bara búin að vera fín bara mjög fín það hefur þurft að vökva grænmetið

betra en seinustu ár já það var hlýrra og það munaði öllu þær eru nú skrýtnar á litinn þessar gulrætur verið að prufa þetta í svolítinn tíma ég er með heimagert bakkelsi og heimagerðan brjóstsykur og hefur

að þið eruð með brodd hann hlýtur að vera vinsæll hjá þeim sem eru duglegir í ræktinni já hann hann rýkur út í á vinnustofunni

að saga hesta og svani

og bakaði vöfflur og kleinur fyrir gesti og gangandi geturðu bakað á

járnum í einu já

ég var einmitt að uppfærast ég hef aldrei gert þetta þetta er ný upplifun fyrir mig

ég hef alltaf dáðst að því hvað þær geta bakað á mörgum pönnum og

ef eitthvað fer úrskeiðis þá eru þær bara étnar og hvað er vinsælast

gulræturnar þær eru alltaf vinsælastar eru þær bestar já hvað ert þú að selja popp og er popp gert hérna í sveitinni já stundum og

mikið í hvern poka bara svona hálfur poki bara svona sirka fólk gerði sér víðar glaðan

dag á höfuðborgarsvæðinu var ýmislegt um að vera að vera um helgina er

í túninu heima

í Mosfellsbæ þar kennir ýmissa grasa til dæmis var á Tungubökkum í

dag hægt að fylgjast með flugvéla og

eða vængjum og vögnum viðburðurinn var haldinn af Flugklúbbi Mosfellsbæjar og Ferguson félaginu á Íslandi þar svifu gamlar flugvélar yfir gömlum dráttarvélum í röðum auk þess sem gestir gátu virt fyrir sér glæsilega fornbíla og mótorhjól Seltirningar halda einnig bæjarhátíð þessa helgi og skreyta götur sínar ýmist með gulum rauðum grænum eða bláum lit úti í Gróttu brugðu dulbúnir sem köngulóarmaðurinn klifu þeir við mikla ánægju

sem fylgdist spennt með og í Kópavogi komu slökkviliðsmenn saman og reyndu fyrir sér í þol og

í fullum og níðþungum skrúða á íþróttamóti landssambands slökkviliðsmanna hápunktur mótsins var svokölluð

seinni partinn í dag sigurvegarar þeirrar keppni ár hvert hljóta titilinn hraustustu slökkviliðsmenn Íslands ný tækni þá að veðri á morgun er útlit fyrir

átt átta til þrettán metrar á sekúndu og úrkomu með norðurströndinni en hægari norðlæga átt annars staðar bjartviðri á Suðurlandi og suðaustan til en líkur á skúrum á Vesturlandi hiti hiti víða fimm til tíu stig

yfir daginn Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum það var mikið um að vera í íþróttum í dag Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

íþróttafréttir hér á eftir Grindavík og KA mættust í sannkölluðum fallbaráttuleik í úrvalsdeild karla í fótbolta eftir fjórar til einn sigur á Ungverjalandi á fimmtudag ætlar íslenska kvennalandsliðið í fótbolta sér nú að vinna Slóvakíu á

mánudagskvöld h m karla í körfubolta fór af stað í dag með miklum látum og frábær byrjun Liverpool í ensku úrvalsdeildinni heldur áfram þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir þrír menn hafa verið ákærðir fyrir að framleiða hátt í tíu kíló af amfetamíni í sumarbústað í Borgarfirði tveir þeirra eru með þunga dóma á bakinu fyrir dæmi eru um að starfsfólk veiðihúsa sé vaktsett í tæpan sólarhring samfleytt Starfsgreinasambandið ætlar að fá Vinnueftirlitið með sér í lið til að grípa í taumana allt bendir til þess að stjórnin í Færeyjum missi meirihluta sinn í þingkosningum þar í landi í dag kjörstöðum var lokað nú klukkan sjö mikil andstaða er í bæjarstjórn Reykjanesbæjar við kísilverksmiðjur þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og á ruv punktur is er alltaf einhver á vaktinni verið sæl